भन्ग्लदेस्व एक् सहोकि होन्ग्स्क्रिति असे जोद्, होन्गित्, नित्रो, नैत्रो, उत्खोब्, हास् पुसत्, पपोय्त्तो अदि, तो भुक्तो। भ्हरत् उपो मा देखोद्, तो मह देखोद्, बोन्गो अन्सोलस् होन्ग्स्क्रिति अर पवबिद्। जनप्रियो लुक् गितो बितोरोद्, थोरि अरो जरि ओइनोतोन्। भिखेको गैम अन्सोलोर् स्वदि मजोद्, जनोजतियो नित्रो जनप्रियो, नैत्रो जनप्रियो, <hesitation> अरो धक सहोरत् बहुतु नैत्रो दोल् असे। हन्यो क्रिबो दिबुर्, अत्रो नमोर्, ओपेरर्, होइलि जोरिओते कुअ होय्। भन्ग्लदेखोद् उत्खोब् पलोन् कुअ होय् जने इद्, दुर्ग पुज, <hesitation> अरो अन्यन धर्म्यो, अन्धन् दिन्ग्बु, जनप्रियो खोब्। अरो बन्ग्लदेखि मोहिल होकोले, परम्परगत् भबे, एम्बोदरि कोर, सरि, पिन्धे। ज ओपेरुयो <hesitation> परम्परगतर् भबे, तेओ लुके, लिखिनि बेनि, बेनि स्तैलो नमोर्, तेसुअ, अनद् पिन्धे।